Johnson var kjörinn leiðtogi breska Íhaldsflokksins í dag og tekur við embætti forsætisráðherra á morgun hann hét því að sameina landsmenn og koma landinu úr Evrópusambandinu í haust heppni var að enginn var nálægur þegar hættulegur myndaðist í keri álversins í Straumsvík að sögn forstjóra hún segir ljóst að stórtjón hafi orðið kröftug hitabylgja leggst yfir mið og norðurhluta Evrópu síðar í vikunni búist er við að hitamet falli víða skortur á gjörgæslurýmum á Landspítala veldur því að hjartasjúklingar hafa þurft að bíða hættulega lengi eftir lífsnauðsynlegum aðgerðum yfirlæknir segir ástandið aldrei hafa verið verra það stefnir í lélegt laxveiðiár og veiðin það sem af er sumri er afar döpur

gott kvöld hittist á sínum síðasta fundi í

tíu í morgun en Johnson tekur við af henni sem forsætisráðherra í fyrramálið skömmu eftir að ríkisstjórnarfundinum lauk lágu niðurstöður atkvæðagreiðslu félagsmanna í Íhaldsflokknum fyrir þar fékk Johnson sextíu og sex prósent atkvæða en keppinautur hans utanríkisráðherra um þrjátíu og fjögur prósent boris Johnson er fyrrverandi utanríkisráðherra Breta og borgarstjóri Lundúna og hét því í ræðu sinni að sameina Bretland og koma

landinu úr Evrópusambandinu í haust

við svona sannfærandi sigri hann fær rúma tvo þriðju og enn meiri

ekki komið sér saman um neina niðurstöðu í Brexit það gæti alveg farið svo það raði Brexit sinnum í kringum sig greiddi auðvitað atkvæði með veru Breta í vonast væntanlega til að fá að halda áfram en hvernig forsætisráðherra verður Boris Johnson það er ómögulegt að segja að hann er eins og lauf í vindi stefnan sveiflast bara eftir því hvernig vindarnir blása en hann á ábyggilega eftir að treysta böndin við Bandaríkin

Skotlandi og Írlandi eru menn Sigrún Davíðsdóttir fréttamaður okkar

á heitasta degi sumarsins en Johnson hefur

þótt mistækur stjórnmálamaður nú er spurningin hvernig forsætisráðherra hann verður því ekki vantar

Johnsons telja hann hafa allt sem til þurfi í embættið í Skotlandi og Írlandi eru menn ekki alveg jafn bjartsýnir á það sem Boris Johnson hefur upp á að bjóða þetta verður erfið erfið aðstaða að spila úr svo eru það raddir af götunni hvað finnst almenningi

gefa hugmynd um verkefnin sem bíða á

í Downing stræti þegar Boris Johnson tekur við embætti á morgun forstjóri álversins í Straumsvík segir að hún hafi ákveðið að slökkva á Kerskála þrjú til að fyrirbyggja fleiri

segir þetta stórtjón fjárhagslega en öryggi starfsfólks sé alltaf í fyrirrúmi álframleiðsla í Straumsvík hefur unnið með aðra tegund súráls undanfarin misseri og segir Rannveig forstjóri álversins

það skýra að mestu hvað gerðist í verksmiðjunni á sunnudagskvöld þegar

myndaðist í einu kerinu vegna bilunar í rafskautum er ekki ósvipaður eldingu nema mun öflugri og getur orðið margfallt heitari en yfirborð sólarinnar þetta er hættulegt ástand ef einhver er við eða starfar

við kerið það var enginn nálægur við setjum skálann í gang og sjáum fram á að það eru fleiri ker sem gætu verið með þessa hættu og þá tek ég ákvörðun um að taka skálann út og slökkva á honum við höfum öryggi starfsmanna alltaf númer eitt þó að

mikið fjárhagslegt tjón og slíkt að ræða þá er

öryggi starfsmanna sem skiptir mestu máli og við teflum því ekki í tvísýnu þú minnist á það að

myndaðist inni í kerinu það var enginn nálægur var það heppni að enginn var nálægur hundrað og sextíu ker og það er ekki alltaf einhver við þau

það er þannig er inni í kerinu þú talar um mikið fjárhagslegt tjón hvað hvað erum við að tala um hversu marga milljarða erum við að tala um það er of snemmt að svara því

fór út án þess að vera tekinn út tvö þúsund og sex og þá tók þetta tíu vikur sem hann var úti við vitum ekkert hvað hann verður úti lengi

nú þurfum við að fókusera á það að fá mjög gott jafnvægi í Kerskála eitt og tvö og sjá hvernig súrálið sem við erum að fá það lagði hér að bryggju þrjátíu og fimm þúsund tonna skip í gærkvöldi með súrál frá verksmiðju

sem við erum mjög vön að skipta við og höfum góða reynslu af

að sjá hvernig það súrál reynist áður en við tökum ákvörðun um framhaldið og getum áttað okkur á umfangi málsins nú eru átján ker óvirk í hinum skálunum þannig að meira en þriðjungur framleiðslunnar liggur nú niðri við erum yfirleitt með svona þrjú úti þannig að átján er mikið við tökum kerin út ef við sjáum að við ráðum ekki almennilega við þau Rannveig segir að of snemmt sé að segja til um hvort það þurfi að grípa til uppsagna í ljósi minnkandi framleiðslu vitum ekkert hvenær við förum í gang

með þennan skála eða hvernig þetta verður

skulum bara sleppa öllum yfirlýsingum

einbeita okkur að því sem við erum að gera veðurstofur víða um Evrópu vara fólk við skæðri hitabylgju sem gengur nú yfir mið og norðurhluta álfunnar þetta er önnur stóra

í Evrópu í sumar íbúar í Lundúnum

park í dag en gætu þurft að flýja sólina næstu daga þar sem líklegt þykir að hitamet verði slegið í Bretlandi breska Veðurstofan spáir því að hitastig muni mælast yfir þrjátíu og fimm gráðum á fimmtudag víða um land en mestur hiti sem mælst hefur í landinu er þrjátíu og átta komma fimm gráður hitabylgjan sem nú er í vændum í Evrópu mun teygja sig alla leið norður til Skandinavíu þar sem spáð er allt að þrjátíu stiga hita í Danmörku Svíþjóð og Noregi einungis fjórar vikur eru síðan síðasta

reið yfir Evrópu þar sem hitamet féllu í átta löndum hún náði ekki jafn langt norður og sú sem nú

á Spáni hafa yfirvöld gefið út appelsínugula viðvörun í fjórtán héruðum þar sem hitinn mun fara yfir fjörutíu gráður þar á meðal eru borgirnar þá hafa

gær um miðbik Portúgals þá eru einnig líkur á að

í París verði slegið en það er fjörutíu komma fjórar gráður og er frá árinu nítján hundruð fjörutíu og sjö

benti í dag á að hitabylgjur sem þessar ættu ekki að koma á óvart í ljósi þróunarinnar í loftslagsmálum síðustu ár

í annað skipti í sumar sem við sjáum svona skæða hitabylgju

þær eru það og tölfræðin er að segja okkur það að

áhrif á veðurfar hér heima erfitt að segja að segja það en við fáum milt loft frá þessari

við búum á stað þar sem í ávarpi sínu í neðri deild franska þingsins í dag íhaldsmenn og þingmenn úr róttækum hægri flokkum hvöttu þingmenn til að sniðganga ræðu hennar hundrað sextíu og tvo þingmenn á franska þinginu buðu Thunberg að ávarpa neðri deild þingsins í dag ekki voru þó allir á eitt sáttir og og það færi sænska

betur að vera í skólanum úr sama flokki sagðist ekki ætla að klappa fyrir spákonu í stuttbuxum sem stundaði innihaldslausan hræðsluáróður en Thunberg hefur frá því í ágúst í fyrra farið í á föstudögum til að mótmæla aðgerðarleysi í loftslagsmálum

gagnrýnisröddum og skaut föstum skotum að þeim stjórnmálamönnum sem og fjölmiðlum sem gerðu lítið úr baráttu hennar og annarra barna fyrir aðgerðum í loftslagsmálum vísindanefndar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál um að grípa þurfi til enn róttækari aðgerða ef halda eigi hnattrænni hlýnun jarðar innan við tvær gráður yfirlæknir segir ástandið á

á hjarta og

Landspítalans verra en nokkru sinni fyrr dæmi eru um að aðgerð sama sjúklings hafi verið frestað átta sinnum síðustu vikur hafa fimm sjúklingar sem þurfa í lífsnauðsynlega opna hjartaaðgerð beðið á hjarta og Landspítalans vandinn er sá að eftir aðgerð þurfa þessir sjúklingar yfirleitt að liggja nokkra daga á gjörgæsludeild þar eru einungis tólf pláss þau eru yfirleitt full og stífur forgangslisti það bitnar þá mest á valkvæðum aðgerðum eins og þessum hjartaaðgerðum sem með tíð og tíma verða svo eiginlega hálf það er fyrst og fremst skortur á hjúkrunarfræðingum sem veldur því að ekki er hægt að hafa fleiri rými opin sjúklingunum sem bíða á

er ekki treyst til að vera heima þar sem veikindi þeirra eru mjög alvarleg mælt er með því að sjúklingar í

þessari stöðu bíði ekki lengur en í fimm daga eftir aðgerð en sumir úr hópnum hafa nú beðið í tæpan mánuð þetta er er lífshættulegt ástand að þurfa að fara svona langt út fyrir mörkin sem að sætta okkur við hann segir að síðustu vikur hafi aðeins tekist að gera um eina aðgerð á viku þó þörf hafi verið á að gera fjórar til fimm aðeins hafi rofað til um helgina þá hafi náðst að koma þeim tveimur veikustu á tíu manna

fyrir fyrr en að morgni aðgerðardags ég hætti nú að telja þegar ég var búin að tala við sama manninn átta sinnum út af frestun aðgerðar daginn eftir ástandið sé ömurlegt bæði fyrir sjúklinga og starfsfólk einn mannanna sem bíður á deildinni

skrifaði heilbrigðisráðherra opið bréf sem birtist í Fréttablaðinu í morgun þar lýsti hann því hvernig biðin reyndi á hann andlega og líkamlega og hvatti heilbrigðisráðherra til að fara alvarlega yfir stöðuna

að leita í sögubókunum og tala við elstu

enginn sem man eftir þessu ástandi laxveiði hefur almennt verið léleg í íslenskum ám það sem af er sumri og aðstæður til veiða sums staðar mjög erfiðar formaður Landssambands veiðifélaga segir að harðari sveiflur og meiri öfgar sjáist nú í veiðinni en áður þekktust afar þurrt sumar á sunnan og vestanverðu landinu hefur orðið til þess að margar ár á því svæði eru varla svipur hjá sjón fyrir norðan og austan er útlitið heldur skárra en almennt séð er veiðin ekki góð þetta sést glöggt þegar veiðin um miðjan júlí í tíu efstu ánum er skoðuð miðað við sama tíma í fyrra veiðin í Eystri Rangá er betri en tvö þúsund og átján en lélegri í öllum öðrum ám er þetta veðurfarið og fyrst og fremst eða eitthvað annað já þetta

er sambland af ýmsu væntanlega það hafa

stofnar í ánum út af

sá stofn sem liggur að baki seiðunum hefur ekki verið mjög stór og svo var lélegt vor á Vesturlandi í fyrra mjög kalt

þá hefur bæði sjórinn og útganga seiðanna verið lítil og sjórinn tekið illa á móti seiðunum og þá hafi harðari sveiflur sést undanfarin ár en áður þekktust erfið veiði sum árin en mjög góð ár þess á milli þannig að það eru kannski meiri öfgar heldur en hafa verið í veiðinni og tengist svolítið mikið sjónum fallegt hér við

í dag og Laxá er að verða nokkuð vatnsmikil veiðin hér er heldur lakari en á sama tíma í fyrra en menn reikna með svipuðu sumri og Jón Helgi segir að í svona árferði skipti miklu að sýna hófsemi í veiðinni það hafi

gert í sumar þannig að þegar koma svona

er gaman að sjá hve menn eru duglegir að sleppa löxum og láta ána

njóta vafans einn elsti veitingastaður landsins hornið á horni Pósthússtrætis og Hafnarstrætis fagnar í dag fjörutíu ára afmæli hornið var opnað tuttugasta og þriðja júlí nítján hundruð sjötíu og níu og hafa sömu eigendur rekið það frá upphafi hjónin Jakob Magnússon og Valgerður Jóhannsdóttir þau þóttu frumkvöðlar í ítalskri matargerð á Íslandi samferðafólki þeirra hjóna þótti það djörf ákvörðun að opna

ítalskan veitingastað í Reykjavík en þau höfðu verið búsett í Kaupmannahöfn þar sem Jakob vann á ítölskum veitingastað

já það má með sanni segja að saga hornsins sé samofin

upphaflega hugmyndin

þá var ég að vinna á ítölskum

að vera svona lengi svo bara líða árin og

og að þykja vænt um það sem maður er að gera

öll þessi veitingahús spretta upp hérna

enn að halda áfram

eru íþróttafréttir og það er

setti sitt þriðja Íslandsmet á heimsmeistaramótinu í sundi í fimmtíu metra laug í dag Snæfríður Sól Jórunnardóttir keppti líka en hvorugt þeirra komst áfram úr undanrásum til skoðunar er hjá Evrópusambandinu að banna gúmmí á

til íþróttaiðkunar það myndi hafa gríðarleg áhrif á íslenska knattspyrnuiðkun að mati sérfræðings í íþróttamannvirkjum

Johnson var kjörinn leiðtogi breska Íhaldsflokksins í dag og tekur við embætti forsætisráðherra á morgun hann hét því að sameina landsmenn og koma landinu úr Evrópusambandinu í haust heppni var að enginn var nálægur

myndaðist í keri álversins í Straumsvík að sögn forstjóra hún segir ljóst að stórtjón hafi orðið kröftug hitabylgja leggst yfir mið og norðurhluta Evrópu síðar í vikunni búist er við að hitamet falli víða skortur á gjörgæslurýmum á Landspítala veldur því að hjartasjúklingar hafa þurft að bíða hættulega lengi eftir lífsnauðsynlegum aðgerðum yfirlæknir segir ástandið aldrei hafa verið verra þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða sagðar í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn segjum þetta gott í bili verið þið sæl